Jwa'n ma' na ndyentana' nak bich, ngud ze nwi'gal bich lo men, na este o ze nde bich xkol bich ladnimen este na tidiba'nak', este ze mbes ma' mbes mbetma' gabmen, jwa'na na ndyen thana' ma', na kon tidiba' nak ze nchap ma' lo jwa'n ndyobmen xe nak zi lo kam, lo siñon lipa' nchasma' yiz ladma', jwa'na na ndyentana' bich.